Mi yelan mi volda be goddo ngam min buran famrugo o nanan dande am minfu mi nanan dande mako. min seyan.